Piyoda yurushni ham velosipedda yurishni ham yaxshi ko'raman. Velosipedda yurish piyoda yurishdan ko'ra foydaliroq va sog'lomroq hisoblanadi. Vaqtim bo'lishi bilanoq velosipedda yurishni yaxshi ko'raman.